ما أبغي هالشي الصراحة لأنه مو من المفروض علينا انه نعيش في مكان ما نعرف ظروفه ومن وجهة نظري ما أعتقد انه نقدر من الأساس نروح اصلا لمثل هذي الاماكن ومن غير الممكن هدا الشي على حسب اعتقادي وعلى حسب الدلائل القرأنية.